Kunoo aka ňaawo dadaale niŋ ayaa tara tubaaňi waatoo siita, issi toubaaňi diamboo taa ya sambaa kaassiaal santo issaa a dadaa ňaa kijee yaa bee tembendi yaa dadaa bari tubaaňi saňaani waatoo lekey ňawoo dadaa.